إستغل الأوقات الصغيرة كيف <hesitation> وقت الإنتظار أو قبل النوم، <hesitation> الكتب الصوتية حل ممتاز لنجم يسمعها، وهو يسوق و يعمل حاجات، خرى زي مثلا تسجيلات ريكوردات صوتية <hesitation> ويكتب ساعات من المطالعة تفيدها واجد وتتحسن واجد من <hesitation> أهميتك التعليمية.